Omulimu ebyanyegesya gyebikuzeenya nti omuntu akusobola okufuna omulimu oba ogwo omulimu gukusoboka nti oba okusobola okukola, ekyakabiri obba okusobola nti omaite ekyakukola nibakuwa ebintu okusobola okusoma n'okuwandiika ebyo ngwo mulimu ebyanyegesya gwebizeenyere omu kitundu kyaiswe n'eka yange.

Ababyaire bagezereku muno okukubiriza abaana nokubendesya ebyanyegesya leke babiteke omunoo okumwanjo, era nababyaire kibakore nikwo okusasulira abaana empiya omumasomero agatali gamwei ekisikirize abaana okweega okusai.

Emmere yaswei ati nka ebiyaata mwogo tubi tugibika netukekeamu netubikalya ne tuteeka omu kidero okuboneka nga tu tukubirya oba tubikolesya omu bise omu bisera byamumaiso netulema okuba nga tetulina mmere

Ebizibu ebiri oku byanyegesya eka yange kyekoorewo nikwo kuboneka nga tukukubiriza abaana okubba nga bakubba bagumiikiriza nadala omu nsonga za sikuulu fiizi n'okwerekereza ebintu byoona byoona k'ebinyumo ebiyinza okubasiisa

Ebyanyegesya bini biyambire nti twegesya abaana abantu mbeega baba nga emirimu jirowo bakujifuna atenga bakusobola nokwegesya ebyakola, beega ebyakola era nibasobola okubanga abantu bakulakulana omukyalo nekka yaiswe.

Kubbasya mu katimba nikyo kikusoboka okutuyamba ensiri obutatunena aaa okwigala amadirisasga nyubba zaiswe nga obwiire bukyali kusweka kikutangira ensiri obutaingita mu nyubba n,'okuyonja okulongoosa olubuga lwaiswe eka kyona kikutuyambaku obutawerya ensiri gyezikubbasya kuzwawo kwiza kutunena bwire

Kikwetagisya muno abaana ba bwaala okubba omu masomero kubanga kini kikuyamba abaana bani okuteekebwateekebwa ekikumala okusobola okufuuka abantu abamugaso olunaku lwa mambya kubanga tukimaite nti abaana ba bwaala nibabba omumasomero nibateekebwateekebwa okusai bafuukire abakulembeze abasai bafuukire abantu abakkola omw'ofiisi za njawulo ate nga bakkolayo kusai. Kisai muno omwana wa bwaala okubba nga akubba okusomero kubanga kini kikumujuna okubba omuntu wa mugaso olunaku olwa mambya era nibakulaakulanya ekitundu kyabwe.

Omwana waamu kisai n'omuweerya eddagala lya bisiisa nkulowooza nti ebbanga lyakuli libba nti oluvanyuma lwa myezi ko mukaaga omwana oyo obba okusobola okumuweerya omubazi oba eddagala lya bisiisa nasobola okubba nga ebisiisa bikumuzwamu

Ebirime byendina omu musiri gwange, ekikusookera ddala nina ebirime ebya mwogo ebijanjaalo nina ebiduuma Nina e biata Nina na matooke ebirime byoona byoona mbirina era nibyo ndya.

Hhmm emizenyo abaana jebazenya owaiswe ekyamazima bazenyaku akapiira, abaana bazenya emipiira eza kusamba amwei neza kubbaka ezo enaku zini zakwaite akasaale ziri aiguru nolwekyo emizenyo okusamba nokubaka omu'baana baiswe ndowooza nizo ezikyasingire aahh okuboneka nga zikuzenyebwa omukitundu kyaiswe okutwarya amwei era'te nebyamizenyo byanaku zini byona mwinange byabonekereeku akatale nokwakuba nomuntu nga alina ekirabo kyakusamba omupira yakwaba omunsi zanzai mwinange niyeyemeryawo olwa byamizenyo, so tukubiriza abazee ababyaire baiswe ensonga yamuzenyo eni eboneke nga ekwaba mumaiso nababyaire abandi tuleme kugana baana baiswe kwaba mu mumizenyo nkejjo abandi tubaganambe olusi'te omwana aahh nga niyo talenti yamwei nolwekyo ababyaire nkoba nti abaana baiswe tubaleke emizenyo jamipiira nkejjo nabandi jibawerereire nokubatwala enzai so ewaiswe ebyamizenyo bya kubaka ne mipiira ja bojjo hhmmm jiriyo muno

Okwewala endweyire za lususu omubiseera by'ekendi nga okwewala okunaaba amaizi agakyafu ente mwezitambulire okuganywa nga olina okuba nga okunaaba amaizi agayonjo okusobola okwewala endweire za lususu lmubisera byekendi

Ekiibulo kyensinga okwendya Kya kaita. Noteekaku amaizi ni geesera ni nsukamu obwiita ni myena era awo nsindikiraku omukubi gwemba nkwendya gwona gwona gwenasumbire naddala omukubi k'ogwa nkoko.

Okwewala okubba n'ebirowoozo kikusobola okunyambaku okubba nga tinkufuna buzibu nga nina enda okwaba omudwaliro ningumira abasawu bibakwendya omukazi wa nda okukola kikusobola okunyamba okubba nga tinkufuna buzibu nga nina enda.

Okwega oku buwangwa obwa njawulo, nandicenderye muno era nkucendya muno ngeri ne nkumanya ebya buwangwa ebyaaa ebyange ebya buruuli n'ebyabuwangwa ebindi nadyenderye muno okubimanya.

Abasaiza balina okumanya ebintu byebakulya balina okulya okusai abasaiza balina okuzwa okunkola ya kwemalisya balina okuzwa oku nkola ya kwemalisya

Abantu bekka abekka yange aahh nkubakubiriza okubba abamaani okwongeramu amaani okwetangiira ebyanyegesya nti nibyo birimu obwoomi bwamaiso eeh nobba otasomere otafunire ebyanyegesya bituffu obwoomi bwamumaiso bubba tibukuiza kubeera busai oba tibukwiza kubeera bwangu.

Abantu b'eka yange betaniire nga bakwaba oku masomero okufuna ebyanyegesya kubba e Gavumenti yatairemu e sente nti buli muntu akusobola okubba nga akwaba oku somero nayega nabona ekyakkola so betaniire kubanga ennaku zini e Gavumenti ya bwerere.

Erangi zaiswe zita isatu, eimyuki, eyakyenju neiraguzu nizo langi zaiswe ezita oku bendera eyaianga lyaiswe elya Yuganda

Aaa ebiseera ebit'ubaireku eyo em'abeega twakolesyanga ebideero nga nijo tubikamu emmere nga okesere obwita nk'obwo aaa bakekere ebitere nk'ebyo naye ebiseera bini tubika aaa twombokere osanga nga abamwei tuyina amasitowa aaa nga okunyumba waliku aka sitowa kokusobola okubikamu emmere amwei n'okwongera okweco nobuveera buni walowo bwebaleteere obusobola okubika emmere aaa niyo ngeri ezimwei zetubikamu emmere obuvee aa nje eyange njibikira mubuveera ate ninjiteka omu sitowa.

Aaa mpozi mpozi omungeri nijo emwe ekirugireku obutandwa oba obutanwa okunsonga ya ya ya nzira zaiswe enzira zaiswe nje nandirowoozere aa twonge twongereko okuboneka nga tukuzirongoosa zibbe zisai naye olwaleero enzira zaiswe ebiina ezindi anti waaa e Gavumenti elongosere kale kale naye enzira ezindi ebiina bingi ebiwonko ebiwompogoma byoona bizwaku okuboneka nga obubenje bukubbaawo. Umm nekyakabiri n'abantu abandi te abandi nibabona nga enzira ziringoku ezindi abantu abakolesya enguudo enguudo bazikolesya kubbi, e sipiidi ekubba ya maani abavubuka bakuvuga amapikipiki ka abanywiire enjaye kale byoona bizwiireku naye naye nje mbaire nkusaba gavumenti yaiswe aa omungundo ezibonekere nga zisai eyongere ekwatisye amateeka abantu bavuge e sipiidi aa ezisaine mpozi nazi zoona enzira ezibbizibbi zoona ezirongoose abantu abantu baboneke nga ebizinesi zaabwe aa nga zikutambula omungeri egisai.

Aa okubi okubiika okusai nga katugeze ebiteere bikwetaaga kukalizibwa kusai, emyogo bikwetaaga kukalizibwa kusai n'obutakolesya muno biragalalagala bini byebakuleeta byoona bikusobola okutuyambaku nga tukutangira okufuna obutwa omu mmere n'okugibiika okusai

Hmmm ebyanyegesya bini oba amasomero okuba againgi gatuyambire nti abaana baiswe tibakutambula ngendo zamani okwaba okufuna ebyanyegesya, e gavumenti yagataire buli amwei abaana bakusobola okutambula ampampi nibasobola okwaba nibafuna ebyanyegesya bini mangu mangu omukitundu kyaiswe.

Ebintu bingi ebirugiraku okukwatibwa akasubba omuli okunywa osigala okubba omubifo ebirimu ekiikaika era nobba nga okwendya okwewala okukwatibwa akasubba wewala okukwatibwa o siriimu okunywa o sigala amwe nebiikaika okubba j'ampi gebiri.

Haa ekyamazima obusume obuli omu kukwatibwa osirimu ekikusokera kakyarumwei haa omubiri omubiro gunafuwa noba wali omusaiza oba tokyasobola kukola mweka yamu n'abantu kubalumira mmere oba ekka yamu okuboneka nga ekulumibibwa emmere ekyakabiri otandika okufuna abaana abamulekwa oba aba orphan nga ndowo aku akubalabira e government nesanga obuzibu so osirimu natukwata ekyamazima kiri nti ekka zaiswe zinafuwa ate n'obwomi bwaiswe iswena bwaba te tufa mangu okwiyaku te ekiriwo noba okumirangaku amakerenda ga ARVS awote waba kale kale ku naye osirimu kyakubeire kisai tumwewale oba tinkikyo tukolesye obukezesebwa nka ezi condoms wewawo ne family ezindi kkuboneka nga osirimu takutukwata

Mbe nkyali kutandika kuzibika mu banka olwakuba nti ebanka wenyikaara yindi alai tindiraine nayo.

Omubiseera byange ebyaidembe nyendya muno okuumulaku nimba nga ndoowo kyenkukola ni mpumulya ebirowoozo oba okwaba ni mbonaku omupiira okubba n'abaana bange amwe n'okwaba okucaaraku abantu.

Aaaa engeri amasomero agali omukitundu kyange jegayambamu abata abatakwesobola aa nadala abaana abo abatakwesobola mmm mbaba nga ana amukulembeire amuleta oku someero nayanjula ensonga nakoba omwana oni oba mulekwa aa tayina buyambi bwona bwona omwana oni akwendya kusoma so nengeri aba nadala edimasita akwatibwaku aaa nibaganga omwana oyo akusobola okubba nga atilisiti akusobola okuzwayoku ebiduma nke bya buuji aaa omwana oyo bamwikiriza nasoma aaa era omu masomero agamwei gwenkumanya agali omu kitundu kyaiswe abamwei babawerya efulu basaare abandi nibabaweerya affu basaare okubonekanga abaana abo bakusoma.

Aaa kyamazima engeri ee eka zaiswe neziganywiire omu byansomesya omweka zaiswe, abaana baiswe aaa obwongu bwabwe bukyukiremu ku tebuli k'omuntu atali munyumungulyeku so abantu abanyumungulyeku enkola yaabwe ka nitwakobere obwongu bwamwe nenkola yabintu eba jindi omuntu asomereku taisana atasomereku ate omuntu asomereku omunyonyola mangu ekyakkola nakitegeera okusinga atasomereku oinza okwetoloola n'omala obwiire nga bwingi nga okyamunyonyola mbe songa omuntu asomereku obwongu bwamwe aa butegeera mangu

Ebyanyegesya biyambireku nti ekka ewange tukusobola okumanya omugaso ogwa bitonde, omugaso gwa bitonde misale omugaso gwazo, okisiko omugaso gwakyo, nebintu ebindi ebyabuwangwa.

Omu kitundu kyaiswe entambula gyetuyinza okukolesya egyangu niyo okukolesya enkola ya boda boda oba bwete bupiki piki nibo bwetukukolesya omu kitundu kyaiswe emotoka zita zidyoli tizingi muno omu kitundu kyaiswe tusinga kukolesya piki piki ezo zikutwanguyira muno

Okusaka ekyina netumulumbaniryangamu oluvanyuma netumwoca kitusobola okutuymbaku okukuuma okasasiro omu kitundu kyeiswe ha namandi bamutwala nakola nka ebijumusas era kyona kisobola otuyambaku nti buli netumala omukumbanwa nebamutolawo nibamutwala kyona kisobola okutuyamabku okukuuma okasasiro